Ñy lilindraza mampiavaka any Rosia: ñy fankalazà ndroze ñy fetiny pasika, ankalazà ndrozy ñy fihandohany ñy lohatao, ahità tsinjaky, hira noho ñy fisakafoaña manoka, manahaky bilinyy, manahakan'izay koa ñy fankalazà ñy taombaovao rosiana, mankalaza rozy ñy taombaovao aminy ñy fomba ndrozy manoka, aminy ñy fivoria miarak'aminy ñy fianakavia no ñy nama, manahakan'izay koa ñy fankalazà ndroze.